Ngara ikavi <noise> yaikojukurai, <noise> esa <noise> yande mbaendua <noise> aveita jeje <noise> esa yaesayave <noise> ipuereta kirai ñamae je je, esa mbaeti <noise> ñaneiro ñai iru vape <noise> jare mbaeti vi kia oiporu oi <noise> yandeve perdon jaeramo jukurai yandeyemongetata ikoti